طالما انت بتحب السكر انت ممكنتحاول تجمع بين الحاجات اللي طعمها مسكر زي الفاكهة مثلا والفاكهة دي طبعا فيها سكر كتير وفي نفس الوقت أكل صحي فيبقى انت جمعت بين الاتنين لحد ماتبتدي تدريجي تحاول تشفت على الأكل الصحي بتاعك وتخلي أكلك أغلبه مبيحتويش على سكر ومبيحتويش على الحاجات المضرة التانية دي